<noise> Ny raha haiko mahakasikasiky toetrandran-drô a Rosia ndreky, an̈y zen̈y man̈ano klima kontinantaly zen̈y fivolan̈ana izy. Dikan'izen̈y <hesitation> tamperatira iô zen̈y miôva arakaraka vanim-potoan̈a ndreky faritry misy anao. Aviô aminjay zen̈y lera koa fa asara iny zen̈y amindrô any lava oe fa koa fa lerany ririn̈iny ndreky kontirairan'ny zen̈y ndreky mafan̈a. Zen̈y zen̈y ten̈a ny misy amin-drô.